Jadi sabun on sabetulna kan i baen kalai sabetulna parjolo so mambaen ita ntong ias dei, jadi tujuan awal ni sabun mambaen, ias dei badan niba aso do langa sabun guarna jadi sabun on sabteulna so goarna sabun karna ia harana ia melalui proses saponifikasi jadi saponifikasi on biasona proses na melakukan pemadatan atau emulsi na ngon na ngon cair bahan utama ni sabun on aha ima guarna natrium oksida dohot bahan turunan ni kelapa sawit na, fungsi ni sabun on sabetulna baen tu badan nita manjago kesehatan dot ka iyasan ni badan nita aso manjago ke iyasan harana na parjolo adong ia anti bakteri na anti bakteri onma biasona na i pake <noise> baen manghilangkon kuman kuman i badan jadi macam macam do biaso na i anti bakterina adong tong na pake balerang ningia na balerang on pe sebetulna na degesan don baen kulit kan harana mulai na jolo pe mulai jaman jaman ni fir'aun pe anggo balerang ma i pake me memag baen mang aha kulit ni ba i ima biasona sabun adong dei kandungan ni balerangna sotik so deges tu kulit nita harana kan <hesitation> sulfur on atau balerang on kan <noise> aha ni kulit don <hesitation> <noise> baen panganon ni kulit istilahna jadi na parjolo ima fungsina ma-manjaga kebersihan nai ngon kuman kuman na dong manghilangkon kuman kuman na padua ntong. <hesitation> <noise> o mambaen badan nita tetap lembabma sudena kan so lek lembab so lek terjaga kelenturan ni kuliti dohot terjaga kandungan cairan ni <hesitation> bagasan ni kulit <noise> oni na patolu ntong fungsi ni sabun on ima so uskus <noise> jadi pala umpamana maridi iba kan sebelumna landit dei irasa badan ntong anggo misalna nga maridi marmiak dung i sabuni kan mela dei miak nai na amben na melai miak nai ima so tagi lala ita tu badan i oni ntong adong muse sabun ningia na mangandung o kandungan kandungan tertentu misalna ningia songon songon aha <noise> lendir ni aha do ningia keong lendir ni keong ningia sanga lendir ni bekicot jadi londir ni bekicot on ningai memang bisa mam perbaiki sel sel kulit na mate jadi sel sel na kulit na mateon aso mate soalna gara gara ona polusi ona matahari oni ntong na ona aek aek na aek udan misalna atau ona benda benda sekitar jadi bahan bahan na bisa mambaen sega kulit nita oni ntong adong muse na mencerahkon anggo na mencerahkon on ningia mangandung vitamin c jadi sabun naon biasona ningia mengandung vitamin c so mambaen cerah ningia mambaen mulus dot mambaen sehat.